Nafarko dai mɨnka tluwɨntsuweka miya tatɨraya ɨna malvu, wato baba nuwɨn jika, to tiga bɨla can e wuya cewa muna vun mɨnji ɗtmaya can, ewuya miya tɨya mu koh a vuwashɨn husɨ mima piyau kwapa isha. i ama dɨmawe kullɨn- kullɨ mu lele tiya ɗɨmama lokaci lokaci, domɨn conakɨn kowa tiya ta can nusɨ. A can nusɨ na vuwashɨn miji sɨbana ɗɨmau, ama tɨma vama tiyu sabidama asɨndai mima ɗɨmaya hamba dudima daidayu to ama ewuya kuwa dole tɨga tambe hamba miye ɗɨmau ka abu kaza ka wankwa a mbɨnatlɨn ganwa miga ɗɨnga ndu he lallai a mbɨnatlɨn gan to ama ewuya kuwa tɨma tambemau kwafa mipiya mita yee- mita ɗɨmama-ɗɨmayama baya niyu to ti tɨma tambemau, sede kwafa hamba fiye bɨlaya ka ji hamba dɨ kamatau ama e wuya fiya tlafu hama wacce lalle fiya tiya mu kwu nda kan tɨyaka mukwa kan kuwa ji hama wacce dole ha dona nihɨ bafa deɗi sau fa mara kwanciyan hankali, ewuya kwiya kuwa fa bawafe donakɨ, donakɨ jima, fiya bawafe dona hamba ta nifu. Hamba ta nifu kuwa jima, dole fa buwaya hamba hadeji ya kan ji dɨɗɨma yadda debi sarrafa, to kaga lalle ka ɗɨnga ndu wankaka dama hamba dɨ kamataka jika a sɨn ji dɨ ɗɨmau domɨn ewu ya mɨna tiya mukwu mɨnata muraja'a lalle muraja'a a mbɨnata mbɨnau kuma lalle badɨ sɨna badɨ ɗɨmau lalle ji dɨ tsɨrusa tu ewuya kuma fiya bawafu fama ninyau a tivi kuma di kuma kiyafai, a tivi ka riga di kuma dɨ kiyafu ka kuwa, haka rɨgata fa ba wafaya kanka to a tivufa ja tivu ama haka rigata fa ba wa fakanka a tivu jafi, jima ji fiya bawafu a karfe maha na tsuwai to ewuya kuwa fama piyau kwaba karfe ba hɨn tsɨr na camaza to karfe bahɨn tsɨr na camaza kaga naka tɨdɨ kuyafu to kuyahiyafu kuma dɨma ta so nafu a tama mɨsalɨ wan bahiya sɨpɨtɨ fakwa bafa sɨfɨtɨka fɨyata tɨnanɨ a salla mefu gan conakɨn kaga kuma alahalɨ kuma dɨma wankau fanaya kuma asallame fumau ta cokaciyu, to mɨn miya ta gode ghɨnsɨ gabo da wanka, e hamba fa debi tsɨgafu atu ji yauwa fa bɨ la sɨn ma dɨ kamata di ɗɨma wa nɨnakɨn jima ewuya kɨn fiya tiya muku. Kawai a a ata hidima ha sɨmma hamba dɨ kamatau jima ji dole ji fa dona wɨhan faka dona wɨhanka ji fa ɗima <hesitation> haga iya kiyau fa tsa wɨ, faka tsawi ka jima hanba fiye mara deden gwargwado ji fa kiyau rabo nafu ka ama ewuya a kubra fiya dona hamba fide za vɨnafu kama famarmau ama yanayi na rayuwa ka jika njiya juyaza juyau ewa fa marau rwa kuma fa marmau to duda wanka mida gode ghɨnsɨ kuma dama ghɨnsɨ ji ɗingau bag godewan shɨkenan mɨn karaya ba kuma ji mɨn daɗa ya azaba to ghɨnsi ha karema sabi da haka ni him kuma nikin sɨba can hamba dɨ kamata ka rika ji lalle ka ɗɨnge wakilcena e canka to abe na ɗɨma kokarɨ na ɗɨma na sauke nauyi badɨ <hesitation> ɗaurana ama du badu a dauraya nayi a saukemoka to lalle ghɨnsa tambeya a ranan gobe kiyama kuma mikuwa miyata ɗɨma bakin gwargwado yadda ena midebi ɗɨmau. Badeji ɗɨma ndyam <hesitation> a a sede badeji kwa tanta dede hamba dɨ ɗɨnga ghɨnsɨ a kashi ɗari ji fa kiya kasha wutɨ kaga diɓi kuciya bahim kuciya ka ghɨnsɨ ji bade ji ɗɨmau kome atu, sabida haka midai mi godesu ghɨnsɨ kuma miyata rawa ghɨnsɨ ta tema kema ghɨnsɨ dɨ ɗɨmama hamba dɨ kamatau a ghɨnsɨ, mi godesu, mu gode, sannan e wuya fɨya tlafu makaranta kuwa ka rɨgata dɨ kuyafe ka dole fa mina kimaya lokaci maka ama dima ta sonatu to ata so mafu ji dole ji fa dimau hamba du dima <hesitation> lokaci du rigata di kuyafu, to dama wi lokaci ai wanka ewuya fa mara sassauci ewuya ka kuma fa mara kuwa kwahiya sassauci, to fa kwa rigata fa mara kwahiya sassauciye ka di dole ji fa ɗima nikin, saboda haka mi godesu ghinsi.